Ta'a mari andal kugal njugo koh andal waɗugo hunde be hore ma koh aɗon mari famu waɗugo hunde sosai vallitite sosai ha waɗugo kujeje dama je vallitita himɓe ha gelle mon, ha fattude mon koh ha leddimo. Vallitite anfu ngal awawan a soora a heɓa shede